Sonin sistemas d'avisu que t'endican comu esteas, te arrebullin pa sel mejol, t'ayúan a pensal nel ambienti. Peru mal manejás puen acabal con tegu. Si ás vistu la pinícula "Del revés" pueis llegal a... podrás entendel-ti muchu mejol i amás echal un güen ratu.